Ëntà truvé ël temp për lezi, <hesitation> pöle lezi sül treno canti cuandi viage <hesitation> ën bagn u la seira prima d'andé dörmi, ëntà truvé le ucaziun